أول شي أصنف الكتب أقسمها لفئات مختلفة، مثل ال-الرواية، والقصص وال-النحو والفقه ،وثاني شيء استخدم الرفوف <hesitation> المخصصة لكل فئة، من ثالث شيء أرتب الكتب بالتسلسل، يعني <hesitation> حسب تاريخ النشر، أو حسب الألفية.